Tarihi lesdi mai kanjum on hebanki sare tarihol bengali ha gauda. sare tarihi mai don mari kujeji mardum nafu je ummatoore arande dilli acchi daga ko nandi limse be Kare konu be ko nandi bannin. sare tarihi mai do mari nafu masin ha ummatoore lesdi mai.